إني فيه مرة طاحت مني المحفظة وفيها كان فيها كل الأوراق المهمة بتاعي، ومن بعدها فوجت قصير مرة واحد رجعها ليا، حسيت إن الحظ وقف معايا وقتها لإن كان فيها أشياء مهمة واجد ومكنش <hesitation> لاجي منها نسخ أخري، لإن الأوراق هادي مهمة بالنسبة ليا وكانت نسخ أصلية.